إننا تجاهلنا البيئة بشكل كبير وبما إن البيئة بقت بتأثر على حياتنا من حيث إنتشار الأمراض ومن حيث إختلاف الظروف الجوية فا بقى بالنسبالنا إحنا مكناش بنهتم بالبيئة خالص فا دلوقتي لازم الدول والحكومات تهتم بالبيئة أكثر بكتير من الإقتصادات في مقابل أنا ممكن أعمل إقتصادات بس من غير ما أأثر على البيئة بتاعتي.